Utool junp'ee junp'ee winik junp'ee ixch'up yaab' utool porque ma' ma'an u ma' u- uvalor ti junp'ee mak b'a- b'ox utool umak junp'ee junp'ee persona yaab' utool junp'ee ixch'up yaab' utool, ma' u ma' uprecio.